हवा एक ऐसो चिझ हय जो कि हमर आसपास हय पर दिखात ना हय और न बाको रंग हय न रुप हय पर हमर ताहिँ बो एकदमय जरुरी चिझ हय हवा ना हुइहयत जैसकि हमर जिवनय ना हुईहय जैसो <hesitation> हय हवामे तमान किसिमकि <hesitation> ग्याँस रहत हय विन मैसे हमर <hesitation> शरीरके चाहन बालो प्राण बायु फिर होत हय वो <hesitation> नाहुईहयत हमर जिन्दगि चलन <hesitation> कठिन हुइहय हवा कवहि सामान्य किसिमसे रहतहय त कवहि जोण जोणसे फिर चल्त हय जोणसे चल्तहयत हमय महसुस होतहयकि हावा चलन डटि हय कहिके तओ बासे हवा कहत हयं ।